غنختار النحلة حيت النحلة زوينة بزاف و كتعطي العسل و مفيدة و كتكون فوق الازهار ماكاتكونش علا شي حاجة خانزة و لا شي حاجة خايبة بالعكس كتكون فوق الازهار و فوق الاعشاب وهكا غتكون واحد التجربة زوينة